نعم يعني إن- تحقيق السلام العالمي ممكن لكن يحتاج جهود مشتركة من جميع الدول والشعوب، فأول شي لازم نركز على التعليم وتعزيز قيم التفاهم والتسامح، ثاني شي التعاون الدولي مهم، يعني الحل لأي نزاعات في الوسائل السلمية، فكمان دعم حقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية راح يساعد إنه يقلل التوترات، في النهاية السلام يتطلب إرادة سياسية وشراكة فعلية بين المجتمع.